दुनिया भर में व्याख्यान के कईन परकार हो गई छे जेकरा में की बी निर्मान, खुदरा, ठोक, सेवा, क्रिशी, रियल इस्टेट, परिवाहन, स्वास्त देखभाल, बीतिय सेवा, आओ इकोमर्स सेवा, इस साथ तरह के काईं तरह के <hesitation> व्याख्यान हो गई छे काईं बी निर्मान में हो गई छे कि <hesitation> काचा माल से तैयार करेला, उत्पाद करेला, और भी काईं परकार के हो गई छे जेकरा में एकल स्वामित बेवसाय हो गई छे, साध्य, दारी के <hesitation> बेवसाय हो गई छे, और भी काईं परकार के सेवा हो गई छे।